Kushishi mushada magu abula kushishi kobani nduja puka sumvabuth majasi nduviyi ma najayu ku duju ahiya arwan mal kuja sum kuja hurguna kuja bura sum dun kodja ayir pida ma naja sumsursum magu kura ga suguyi munagu kutumati dugu fiyasu ku kushishi magu aga kumar nagu fiya kushishi magu kudaga kumar kushishi naga bathakatiya ivumal kushishi zau asum dufu duguburmi asumdugu dugunmi untumahu ma jan kuda ama kushishi kushishi magu bula saldugu ahuri kumar salduju ga kumar magu ga kumar nag utu kushishi abashikumal kusheshe sunikwa kusheshe maja sum asumduviyi asumdu bichia sumduviyi asumdubichi kushishi kushishi apuka sum payaga sum ba kuma ma iju ga huwanyi barkawa naga gaja kakaujamultha ku thumaguyamyi anyari. Ama saidugu jminri kusheshes aga ya kusheshe kuma aga sukuku kusheshes kuma naja sum asum nuya asumdu bechi asum vuyi asum bichi asum vuyi asum bichi kusushi aban mushada kushishi magu bula kuma majagathuguri aku famuthu makiri nagu gushe nagu gushe duri ama saidugu abaya wudufagu saidugu ambaya wudufagu sadugu ambaya wudufagu sadugu ambay wudufagu kusheshe suivakwa sulvakwa sulvakwa magu kuda sun budiga sai kinja budigu kusheshe kusheshi thurkwa fa kusheshe thurkwa ba kusheshe kushishi kushishi ijufobarka magu yu gazubiyan munagu ma iviri bulgada munagu aiyi ga dawanayi munagu magu kunayu duja aguru bikkurmdu kushishi munagu jam giyu achanu danja mushada janyu chu abasukumai saigiyu bathuka chubamal janyu chugari.